Sɛ woyɛ babunu ho hia paa sɛ wobɛkɔ suapɔn anaa university. Firi sɛ, university hɔ anaa suapɔn hɔ no, ɛyɛ bea bi a wokɔgye nimdeɛ sononko. Mpo sɛ wowɔ adwuma wɔɔyɛ dada a. Hoo bɛhia sɛ wobɛkɔ akɔgye nimdeɛ sononko sɛ ɛbɛyɛ a adwuma no a wɔɔyɛ no wobɛdi yie paa wɔm. Na afei nso university hɔ no nso ɛma wohu nneɛma bebree. Ebue w'ani ma wohu sɛneɛ seneɛ yɛsi bɛsi yɛ nneɛma bi. Na afei nso wo wosan hu nneɛma bebree ne nka wonnim. Firi sɛ, university hɔ no, animdefo ne wɔ hɔ. Biaa ɔɔsua. Biaa ɔɔyɛ research. Biaa de ade foforɔ ne ɔɔba dwa. <noise> Siane sɛ wiase no da biaa nnipa nyini na afei yɛ nneɛma bi sesa nti no. Ɛwɔ sɛ wokɔ ne wokɔhu sɛneɛ nnipa si ɛsesa ne kwane a bɛ fa so yɛ bɛ nneɛma na aboa wɔ dwumadie a wobɛdi nyinaa mu.